थाईलैंड की पाक शैली अपनी विविधता तीखापन और ताजगी भरे स्वादों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इते मीठो खानों खट्टो खानों नमकीन और मसालेदार स्वादों के लिए अद्भुत संतुलन पेश कर्यो जात है। थाई व्यंजन ताजगी सुगंध और आकर्षक प्रस्तुति के लिए जाने जात है। स्वादों के संतुलन बनाए राखन के लिए थाई खाना में चार मुख्य तत्वों को ऐड कर्यो जात है। जैसे खट्टो मीठो नमकीन और मसालेदार होत्त है। थाई व्यंजन ताजी सब्जियों जड़ी बूटियों वा समुद्री उत्पादों पर आधारित होत्त है। उठे काफी सारे जड़ी बूटियों जैसे लेमन ग्रास व्यंजनों को सोगंध वा खट्टापन जोड़ने के लिए काऍम होत है। और गलगंज अदरक जैसो स्वाद देने वाला मसाला होत्त है। ताजा मिर्च तीखापन के लिए उठे प्रयोग होत्त है। थाई तुलसी मीठो और मसालेदार व्यंजनों के लिए उपयोग करी जाती है। कोरियंडर और पुदीना ताजगी के लिए उठे। कोरियन्ड और पुदीना को इस्तेमाल कार्यों जात है, जिसे स्वाद आ जात है और ताजगी बध जात है।